olontsaignana Japon zare zegny tia raha milamigny, tia raha le mipetrapetraka tsara igny raha jiaby avy eo zare dy la tia magnaja olo maventy magnaja <noise> olo maventy maventy le antitra zegny zare amin'gny firenegna akao, avy eo zare tegna le mikaroko magnagno fômba jiaby mbô a-afahagna miegna ela ndraiky maha ela velogno.